O viagio no sò se conven longo ò faticoso. Devo fâ tante fermate longo a via pe riposâ. Ghe son paixi de montagna, ghe son deserti, gh'é çittæ enormi. Me fermo a mangiâ, dormî in sciti segui. Parto con un pâ de scarpe e ne catto atre in sciâ via. Domando un passaggio in machina, se va inta mæxima direçion, l'é megio